"الوظيفة اللي هكون سيء فيها هي اي وظيفة روتينية بصراحة لاني مبحبش الروتين بكرهه جدا اي وظيفة فيها مواعيد كتير فيها قوانين كتير فيها تحكمات كتير لاني بكره بكره جدا كل الحاجات دي لاني بدحل دايما في مواعيدي متاخر و <hesitation> ومبحبش دايما القيود مبحبش حاجة تحكمني بحب الحرية"